Desera matetika fataon'olo ivelany any malôha izy fataon'olo ivelany magnerantany magnerantagny ndregny igny <hesitation> matetiky zare kôfa magnagno desera <hesitation> raha magnintsignintsy fôgna kara ataonao ôhatra hoe gatô, flan, glasy, yaorta, aveo ndraikindraiky fô zareo magnao fruit helihely pomme na hoe kida salade de fruit.